O se puccia into bollacco con l'ægua insavonâ, o se torçe, o se passa in sciô pavimento frettando ben ben e dapeu o se caccia torna into bollacco pe arruxentâlo e se torçe torna e se cominsa torna.